Kwa nini sikundea mpate pa sense ituke na nili. Henda ndre ware, kwasababu neene, mundra mulabe, halafu, mufuma yane ni ware, asakapiria ware. labda haraka sere la ngengamchere, kawasababu yanambeya hayu, kwasababu faa ivavake tofauti tofauti, <hesitation> sababisha na ninii. Naande keenda, lakini kibodo sana no wala kwasababu numwiriswe, na mene ne nalambike sana, nayeenda noenda sana uri.